Ok ñako kotoni cilandro, serga, lechuga, coliflor, rabano hó inka inka verdura, he xa daxhino nú nrefri, kuinika una kingui uxa kingui oko kingui, he á kó xadandono nu mesa ña ko iin uu kingui, ñadikuxa xanó xadaya'á tiempo ko'ó kada uu xhitinó kada uu dikinó yu kue xandó xukuxa iin o uu kingui iin xa kuini nuxa, ha kitu xin más ku tiempo xhino refri no refri xhinenta'a o nu congelador takunu kueni uu oni yo'ó xataxta ninguiña kidanguí.